Toh, to hayay day ŋwaaray i ga baa gumo ni di day Haini-ciray goono, Hamo goono, Somno goono, kwalkwati goono, Dunguri goono, Dunguri waŋkaŋ i ga hayo te da ikulu goono dunguray ra ni di Alkama goono Waken-suya goono, Shinkafa goono, ikulu goono kaŋ ikulu ɲgay day no i ga daŋ ma du day ka dena hintaasi zey hayo, Subu ɲya yaŋ bumbo goono kaŋ ir ga daŋ, gunayze yaŋ goono ikulu ɲgay no ir ga daŋ ka hayo, ikulu tuuri ɲya yaŋ no day kaŋ ir ga duma ka du i hinfaani, doŋ saboda ir ma du ir haawu-daabay se. Yaadin no ir go ga fahamay day cinday ir ma daŋ i ma te, cinday mo ba ir na i daŋ, i si te yaadin day no ir ga fahamay day. Ir ma du day ka kookari ka di a ba bor ma gwaro yaadin ma ne ni si ni daŋ din daŋ ni di Irkoy no ga bor no, Irkoy no ga ni'no haŋkaŋ ni ga ni haawu-daabay te da ɲga no a se no da kaydiya ka ir ga kookari ir ma duway ka daŋ, doŋ sabida ir ma du hinfaani kaŋ ir ka. Laali yaŋ goono ikulu da ir na i hanse ir ga du, ka du haŋkaŋ ir ka i ra ni di mo, gisima haŋ kulu goono da ir na i daŋ ikulu kaydiya ra day no ir ga ni daŋ, ka du ir ma du ifo se doŋ ir ma du haŋkaŋ ir du ka ir haawu-daabu nda zama kaydiya wo albarka no a ga.